نحب نلعب رمي، نحب نلعب لعبة الورق ورمي، شكبه <hesitation> رمي بلوت، حاجات هكا نجم نلعبها مع العايلة خاصة، <hesitation> نتلمو فال-الليل ولا في وقت هكايا نبدو نبدو نسلكو القاعدين نجمو <hesitation> نلعبو <hesitation> أربعه مع بعضنا، ثلاثه مع بعضنا، ففيها جو و- وفنفس الوقت الواحد يخدم مخو هكا وممتعه، نحب لعبة الورق برشا.